Konikichí kué jan ja ajan la misperó la hu ju <hesitation> chikuiyúu, la manzana la manzalali uju <hesitation> na kue platano jan la ndi'a tá kui ján nochi ni ndiá che nroné.